Ok, <noise> oa a vesi voa te tso, banuah to nungnung a non tsa iun pih. eo to nes ep bok no sih, tah veh to epep no sih bir nung rer <hesitation> a banuah, a novan. E pes pa tah epep no sih, pasi ep enom yia bi nov, nov po pa'eoh na'on, kok ma mah pean, ma pean na'on ki pah de. De po o i to nungnung non sih a- a, iun pih veh maren a vahuh. I pasi no, de mah, mah ki nung, pi, i to use i non sih a rivon niah pah, kokok ama. Kokok ama pia na'on ama pia rak. Ma garik ama kori ragah. Pah kok ahiki pah mu mam buan pah rivon niah ki pah de noh aban. Nu- nung a non nen ki ong koman a iun pi to a haih pi to hik veh, meh boen, antoen bi gon buan o doran, doran, tonim, toniun o boen bi nung nona ahiki. I sih nung nona, nung nona, nung nona, ong koman akah haih pi hik. Vegen to nes nung no buan sih Po vaka- vakarep, vakarep ino na'on. O veh, o i pasi hio non bi vahun non. Sih nungnung nao <hesitation> atoen koman a o, atoen veh a haih to hik. Ki pah vavuvriah po ki pah vavuriah po, kih taneo pa pah hio nen. Kih vahuh non ama tong pi. Ki pah vahuh, von vahiki pah yio nonah, yio me non na ama tong pi, pai vanu buan veh ki antoen koman a mah tong to tambore. Tambore bo ki pah seven boh boen, teh no nah ki pah deo mah tong tambore vahik, men po kipah, yio pino non bi vahiva non ama ruta ha novan. Ki pah <noise> bea mah novan kokori rer, i pasi noh non, kakeh non ama novan, mah te ama kokori bi non hek tah en. No non deh ama, po va'en non o kua kokori pih. Nung koman anon nen ong, o mah te kokori vere ta abuabuh noman bir antoen ba nov, ean kiki pah Stop po.